Kundareeba ekironda ninga enkojo ei nda naagira aha mubiri ndagibonereza, boneza, orahooza, ohoomoose, naaheza ntenkeho omubazi, emibazi ora- ndaza omwigwariro omushaho akuheereze omubazi guri gwe otari kufa kurondooza ebi waabona aho mpaho, naaheza ndonde akenda ka- kaboniire, akenda kaboniire ka k'akayonjo nkashembeho ekironda kyangye ninga ekisebe nkishembe kugira kitakaazaho obukooko ninga eshoherera na n'omucuucu kuba eryo mpaho biratuma ekironda kyawe kyagumizamu kikaba, kyayeyongyera kugwara na n'okushaasha.